<hesitation> Olhwanzu kwihi esyasente syanginaghulha olhwanzu kwihi isyaghana erilhughulha. Leka ngatsuke neribya esyasente kwihi olhwanzu ilhwanganaghulhwa nesyasente. Indi ekyokubanza wamabya isighuwithe esyasente betu kandi ighunawithe omundu eyawanzire, ghukanayisangana omundu inabirikughana betu kandi ighunawithe esyasente. Ahu kyikabya ikyikamanyisaya kyithi olhwanzu kwihi esyasente sisyangaghulha olhwanzu. Ekyakabiri indi wanganabya ighunana esyasente ghukanza erisikolesya indi omundu akwanze betu kandi omundu oyu, iyo inabya isathakusima kwihi isanzire nerighenda nomundu eyakabya inakanza eribugha indi amuhe esyasente nuku anamwanza. Ahunahu kyikabya ikyikakanganaya kyithi esyasente silhwanzu. Ithwaghenda okwayindi mbandi indi Esyasente syanginaghulha olhwanzu. Nghokwakyihugho ekyamunabwire ekyathulimu, esyasente ibwa nikwene indi sikaghulha olhwanzu. Esaha enu wamabya ghuthawithe esyasente siwangabana omusika owerikolha nayu olhwanzu olhweribya imuninayu haghuma omwamibere ngeyenjingu. Ekyabiri kyiri indi ekyihugho ekyathwikeremu nikyerighulha obulikyindu, aherikesya, ebyerirya, obulikyindu kyosi esaha enu kyikayithagha kyi, esyasente. Ekyihugho ekyamunabwire sikyikyiri ngebyakera indi obulikyindu wanginakyibana isighuthakolesya nekyikumi. Iwanginaghenda omwirima iwihamu ekyerikolesya kwihi iwaghenda iwasungali waghu inakuha ekyerikolesya ngokwabana abobukali, betu neryo aha kyihugho kyabirikalira indi obuli kyindu ghukabya ighukendikyighulha erikolesya esyasente. Neryo okwamibere eyolhwanzu, ghukabya ighukendihiramu esyasente erithunga ekyosi ekyawanzire, kwisi iwathunga ekyosikyosi ekyaghukayithagha omwabuyingo bwaghu. Ahu esyasente sikabya isikendikolha kyi isikendikolha kandi isyaleka olhwanzu ilhwabyaghu. Wasinja kutsibu.